हमे बिलातसरे देशन के नाम आउथ हैंगे। एक हमे भारत देश को नाम आउथ एक चीन हो गओ। <noise> एक संयुक्त राज्य अमेरिका हो गओ एक रूस हो गओ। एक जापान हो गओ एक ब्राजील हो गओ एक जर्मनी हो गओ। एक इंग्लैंड हो गओ एक फ्रांस हो गओ एक चिली हो गओ। एक पेरिस हो गओ एक सऊदी अरब हो गओ। एक बुल्गारिया हो गओ एक बेल्जियम हो गओ एक यूरोप हो गओ। ई हिसाब से मुलकसारे देशन के नाम हमे आउथ हैंगे जो हमे पटो हते।